थ्रीडी <hesitation> प्रिंटरां आमका वायर कशे अस्तात। व्हू ते घालुंक जाएं मगेर आमका जा खायच्या गोष्टी च्या। थ्रीडी प्रिंट जावं ती गोष्ट सेलेक्ट करची पडता आणि मागे थ्रीडी। <hesitation> प्रिंटिंग सुरू जाता <hesitation> टाइम। सात वेळता पण तशी एक बरी प्रक्रिया आसां। आणि सगळ्यांक खूप आवडता।